Ronono ndraiky misy misy amin'ny misy misy ronono avy amy biby, misy ronono avy amin'ny zavamaniry, le avy amy biby zao misy hoe ronono avy amin'olombelogno, avy amin'ny avy amin'ny ômby, avy amin'ny bengy avy amin'ny bengy, avy amin'ny ondrikondrika, fa le avy amin'ny zavamaniry ndraiky le ronono sôza avy amy sôza.